البيت على الشجرة يعطيك إحساس بالاتصال بالطبيعة، تكون فوق الأرض وتستمتع بالهدوء والهواء النقي، ويمكن تحس براحة نفسية. أما المركب، فهو مرن وتقدر تتحرك بيه من مكان لمكان، وهذا يفتح لك فرص مغامرات واكتشاف أماكن جديدة. بس إذا تسألني، أنا أميل للبيت على الشجرة، لأنه يبيني أرتاح وأعيش حياة بسيطة بعيد عن ضوضاء المدينة.